Manfaat dari sikat gigi tu banyak yang pertamo itu kan ontok membersihke gigi sup supaye ape dak tek sise sise makanan yang ade di gigi ataupun dimulut nah yang kedue tu kan ontok pacak nafas segar nafas dak busok kan cak tu teros ontok mutehke gigi nah men ku tu biasoe gosok gigi tu kan due tige kali seahay pagi biasoe mandi pagi kan teros siang gosok gigi pulek teros malam nak tedo tu gosok gigi karne ape e njago kesehatan gigi molot itu penteng kan nah biasoe tu ku tu beli odol ngen sikat gigi kan di warong nah biasoe men ku tu makai sikat gigi biaso hargek e tu empat ribu men sikat gigi nah men odol itu lime ribu nah manpaat sikat gigi tu banyak nian kan yang pertame itu ontok mutehke gigi ngape banyak nah biasoe tu aku tu beli sikat gigi tu diwarong di warong dengan hargek tige ribu odol pulek biasoe beli di warong hargek empat ribu nah Murah meno kane kesehatantu mahal kan nah bakku tu biasoe di mikak tu sikat gigi tu tige kali se ahay yang pertamo tu pagi pas mandi pagi tukan sikat gigi tu pasti sikat gigi dan pacak e sise sise makanan malam tu ilang kan teros pacak napas segar pulek kan terus siang men siang tu men sempat pasti ku sikat gigi sikat gigi pacak tejinggok tetap berseh kan katek karang gigi cak tu nah malam men malam tu biaso e galak nian ku tu men lom tido kan lom tido tu biaso ku tu ke kamar mandi dulu kan kamar mandi sikat gigi sikat gigi biasoe cuci mengkan kan dem cuci mengkan sapu biasoe sekalian kan sebelom tedo tu pacak segar nian badan tu nah biasoeku tu makai sikat gigi tu yang warni ijau nah bulue tu lembut lemak dak saket di gigi karne itu tadi lembut kan hargek e murah